Buenos este kowa myesyajpa ja'kuuu ja'ku wanyaju, ja'ku nyaksyaj kowa, hay vece myesyajpa tzyäjkyajpapä' costumbre de los anteriores, hay vece nyäwijtyajpa'p äjtyä nkomi ja'ku manhu visitatzäjkyaj comunidades, jinhä manhyajpa jiko' myesyajpa je kowa, myespa kowa contumbristista, myesyajpa kowa de musico de viento, myesyajpa kowa banda de guerra. myesyajpa kowa escuela'ojmä, para todo sirve je kowa.